<hesitation> nə sha ha nə rə zha da gha nta dagha shi na nə sha mə kadʒil nə ya mə ni to miya kodʒil kuma miya fali gha nə mbw nta trin so fa li amma kibi fali mma bow ndw kodʒil ya wudʒil to miga rə mbw va nta daga shi na nə ya ma mi ma bow miya kadʒil don gha na buts ba nə ya fa gar nga mi nga kadʒildəw domin guri ya na rə yarighuma vəl zhi ndər zhi ma bow wa yarghuma shirə wsa sa’a wsa ra məl rə nja fi zhi mbz duk par yanghuma ti ndw rə ma bow. Nə gha məl usakowa ka yarighuma duk panu rə ʒa məl kibi ri gha ma bow sai usako nə gha nwa ka ghə nji so <hesitation> zha ɗu na bə na ɗiya yarij ndər ngu hantə ndw dumin bulə ma ma guri ya na yuri ya na ndərau zhi kuna bats ba nəya fa gar bats ba nə fa ndər zi nə ya mi masaman ma nə nya kun ghətən mbw dʒa gura ngo gutan mbw dʒamiu nyi gutan dow na məl ndəra zhi su nə za inya mbwyulo wsa zhi na ru wuce nə inya to do ni ya ya mbərazi <hesitation> ma miya kodʒil na ndəri kuma bats ba nə ya gar miya ziw.